Ndugu ngendeni sheria ya wiii, nifunye hankae halafu mi nkalendaa andonjile nendeni kulya mji wako mimoshi, moshi mjini aha nkalenda nikaa nikaa nkwamba nilile nlilo okea msuluari hanifi, nkagenda moshi, nkaala kwa mama, nkaogya, nkakeuwo, teleo Ijumaa nkachaya moshi mjini nkauwa funda fya kwani woma floro hapa dukani, ningwa njutaka, haile mafundi funzi nigeni niunge bhando, lando injilingelingi lavo injili injutabho, ifu kaangwa shinilie funde fyako fyoche, basi nikamuiya keni.